Miaro tegna sokina mbana trandraka amin'ny fanagnany volovolo maragnitra io, fa sokina zao raha vao kapaina bitika foagna tonga dia boribory karaha baolina izy nefa marangitra be i drangidranginy io dia sy afaka hanambotra ananjy zany fahavalo fa dia tavela akeo izy avy akeo, karaha an'izany koa fombana trandraka